. Mkpo emi nneherede mma nkan ke uwem mme owu ini emi nkudde owu edi, idighe nte owu eyede o. Owu ekeme ndiye eai esia nsie ma edu uwem nsie ifanke Edi mkpo emi nne nereae mma ke wwem owu ini eninkesaae owu ọsukhọre idem itreke tre ndibo owu mkpo ke ubok. Mfia mnia nte owu asañade oboro owu iko, nte owu asañsde atm iko ma owu, nte owu asañade eneme aneme ma owu, asañade ọkọm owu ekọm Mme mkpo oro edi se ami mmade eti eti ke uwem owu koro enyene ekuadde owu ke usuñ e suñi fin, e sọñọ fin anyin. Usen nwen unyuñ ujem ndinam mkpo lyenam ukiene nte enye e de ekeborode fin iko oro e kensmde fin nte e- made, seo ntak oro anam ami ndọhọ mme owu nte ke nsukhoridem enye edi uboro owu iko. Akpri eyun ọuwọñ okpono eyinọwọñ ukem ukem ukem.